ابختار يعني انه ما حدا يحضر العزا الخاص فيا او يوم وفاتي لانه اذا ما حدا حضر عرفي اكيد بكون شي محزن. وهو رح احس بالحزن بس جنازتي ووقتها انا ميته وما راح احس بشي عشان كده افضل انهم يحضرون عرسي وما يحضرون جنازتي